जेति अए मनत् देव्बर् दिन्तु अए, तेति अए मनत् इतु अए हेजे देव्बर् दिन्तु एत रेस्तोर् दिन् होइ, एत जिहोनि दे दिन् होइ। हेइ दिन् अखोन् घोरो कम् कोइ बोले कम् कोरिबो कर्ने, <hesitation> मनलो एहे कम् कोर दिन् होइ, घोरो कम्, होर पोस कम्, सफ सिकुन् कोर। अरो निजोर्, निजोर् अलप्, निजोर् अलप् चरे लुअ, देव्ब ए कौन् देव्ब ए अमि सभि रेस्त् बओ हेतु कर्ने। देव्बर् दिन्तु ए अम <hesitation> बेसिके हत थौमये थके हेतु कर्ने, निजोर्, निजोर् अलप् चरे लुअ, मा देत हत को चरे लुअ। <hesitation> अरो देव्बर् दिन्तु, इनि जोदि अलप् जिते तिमे थके हत देव्बर् दिन्तु थेतु कर्ने, किब बोनुअ मेल रन्ध बह ब किब, किब अर्तोके कोर ब नस मेल हेबु कोरे। हेबु कोरे बिल देव्बर् दिन्तु ए, तेति अम् बेसिके <hesitation> मनलो एहे देव्बर् दिन्तु ते कोरिन्ग् बुलि। अरो किब ए स्कुलोर् प, किब दि जोदि पोथे, हमोग् समोग् दि जोदि दि पोथे, घोरो कोरि बोले कम्। तो देव्बर् दिन्तु ए, <hesitation> बेसिके देव्बर् दिन्तु ते कोर जमे।